هلّأ إذا بألّك شو هيدي الأكلة الّي بحبّا كتير هيّ كتير simple وبسيطة وكتير <hesitation> بي نظري طيبة <laughs> وبنبسط فيا لمّا آكلها هيّ الكوسا، <hesitation> الكوسا هوّ بي نظري أطيب شي بالخضرا وخصوصاً لمّا تكون محشيّة. محشيّة برِِز ولحمة الكوسا محشي هوّ شي المُفضّل عندي محشي بي رز ولحمة و <hesitation> ومطبوخ حتّى باللّبن، مطبوخ بي صلصة، <hesitation> مطبوخ عا دمّه حدّو رز، أو- <hesitation> أو حتّى كوسا مقلي، كوسا يخني مع بصل بس وبهارات، أو كوسا مع لحمة وبندورة وحدّا رز، كوسا بي كل أنواعا بحبّا حتّى مسلوقة <hesitation> هيّ وجزر مع مسلاً شقفة لحمة steak كمان بحبّا بكل مناظرا بحبّا يعني الشّي الوحيد اللّي ما باكلها في للكوسا هيّ لمّا تكون نيّة، فا إيه لَمين ما بئلّو إنّو أنا بحب الكوسا هيك بينصدم <noise> بي قول إنّو كتير ألال النّاس الّي بي حبّو الكوسا، مسلاً أنا بزو- زوجي بالبيت ما بياكلها أبداً إنّو إذا انوجدت قليل ما ياكلها بس ولا مرّة بيطلبا إنّو يالّي <noise> عملي كوسا وأنا عالرّايحة والجاي يلّا بدّي أعمل كوسا محشي، فا أيه الكوسا هيّ أكلتي المُفضّلة وحتّى إبني طالعلي يعني بي حبّا محشيّة وخصوصاً لمّا تكون مع صلصة بس كمان ما بيكلها لمّا تكون مسلوقة عالحل أنا باكلها بي كل أنواعا بس هوّ ما بيكلها بس لمّا تكون محشيّة مع صلصة وهيك كتير كتير بحبّا فا الحمدُ لله طالعلي إلي إبني بي حب الكوسا.